Hevitry diso araiky iheverigny am <hesitation> mikasiky bosy matetiky bosy mahitigny iregny ataon'ôlo mil- mizara loza de <hesitation> matety koa kô fa mpamosavy le mandeha aligny le misy magnindry igny de matetiky izy efa direct tsy hita de ataonzare miova bosy izy amin'igny.